<hesitation> Hoane t- titely ndraiky zany e fahitako enazy izy io agnatisany miaro asikany ame tontolo iainana, satria e titely raha ohatry anisika hoe mangala va vonikazo etoa izy da hisyentiny mifindra ambadik'ary da mety possible zany igny raha hoentiny ame vavany igny mety hisiry raha avy ambadik'agny izany hoe raha misiry igny da lasa mitombo gn'hazo.